زما په فکر زموږ په هېواد کې زیات ډول کبان شته. شاید له سل نه تر دوه سوه پورې ډولونه وي. ځینې په سیندونو کې وي، ځینې په جهیلونو، او ځینې په فارمونو. لکه شور، خاشخاش، بې هډوکو، او نور. کبان د خوراک لپاره هم مهم دي او طبیعت ته هم ګټه رسوي. ځینې خلک کبان نیسي او پلوري، چې دا یې روزګار دی.